Karazan'aretina amin'ny amboa hitako an, dia aromotana. Aromotana io an, hitanao izy zany na vô romotra an, tonga dia zegny olona man-mandalo akekiny eo, tonga dia kekeriny igny, kekeriny dia sady kekeriny igny koa an. Ratsy be tena ratsy igny satria, izy romotra igny zany na vao magneketra dia tena ratsy igny na vô tsy voatsabo. Izany aloha ny fahafantarako ny aretina avy amin'ny amboa io e.